हामिन के शान्त रहेला पहिला हामी के खुद के दिमाग शान्त गरेके चाहिँ तब तक हमिन के दिमाग शान्त रही तबही कौनो काम कर सकैतारी जैसेकी हमिङके परेके लागि जब तक हामी के शान्त नरहम त ना लिग सकैतारी औसने जैसेकी कौनो काम करेला हामी के दिमाग शान्त गरेकेही बिना सोचले काम ऊ विगत जाई जैसे जैसेकी इक्जाम देइसी, इक्जाम ने हमिंग के जन क्लास मे बैथल रहैसी उ शान्त रही त लिके लेख्न सकैतारी नपढे जाइसी त परेखुना त शान्त से त सुन्ने के रहसी हालामे पढाई हुन सकैता । उही से हमिङ के शान्त जैसे कि पढाइ सोच पढाइ लेखाई करसकै तारी शान्त से हमिङ्ग के सोचे के हामी के काम सबकर सकतारी के दिमाग के शान्त यी सोच्ला से कथी करेके परी दिमाग शान्त राखेके परी अशान्ति राखम त कति होइ कौनो काम नाहो करी लेकिन बनि त असंख्य हम कथी कहतारी कि कनो काम बनाएलासे चाहे कौन काम नियमन करेला हमिंग के शान्ति रहेके परी शान्त से रहम अशान्त से सोचम त भी उ काम काम हो सकैता वही से हमिंग के शान्ति रहला बहुत निमन होइ या शान्ति रहला पर हामी के बहुत काम सबै चाहे सफल होखी ।